عشان أكتب رسالة شكر لطيفة لازم أتبع الخطوات التالية، أول شيء ببدأ بتحية لطيفة وأعبر عن الإمتنان بشكل مباشر، وأكون محددا عن السبب أو الموجف اللى أبى <hesitation> أكتب لها الرسالة بسببها، كمان بشارك تأثير الشكر وتعبر عن الأمل في المستجبل، وأختتم الرسالة وتحية ختامية.